مشروبي المفضل هوا <hesitation> عصير الفراولة ديما نشري الفراولة ونكنجلو ونخليه وقت اللي حاجتي نجبد الفراولة نحطو في الخلاط نحطو معاه السكر نحط معاه شوية ماء نحط معاه قطرة زهر، مذا بيا ما فماش برشة سكر خطرة ما نحبش لحلو برشا، ون- نرحيه في الخلاط <hesitation> وصحة بشفاء، يجي بنين برشا ومنعش <hesitation> وتعمل معاه شيخة.